Tʊwɛɛwǝ wɔɔ pe ke pe yee kpǝǝtʊwɛɛwǝ wɔɔ yóo ko laŋ yee mɨ okookoowaayǝ ǝ kǝ́ kǝŋ yɨ ebisiwaayǝ oo ǝ fɨ ǝ kǝ kǝŋ vǝ́ŋ kǝ́ ya naanɨ wǝǝ o ko tunaa. Vǝ́nɨ o lo tu ya naawǝ wɔɔ,ǝ fɨ wɨtɨtɛɛkpǝ we ǝ pǝ nyarʊ vǝ́nɨ ǝ lǝ fɨ ǝ lǝ pǝ wɔɔ, ǝ́ǝ pǝ fɨ pɨ ɛɛ kotokuwǝ o co rɨ yawaatoo ǝ́ǝ fɨ e kpii ǝ́ǝ fɨ mɛŋwǝ e mɨ fieni e mɨ fieni ǝ́ǝ fɨ o toŋ vǝ́nɨ o lo toŋ wɨ le yee kwɛkwɛrɛɛ wɔɔ, ǝ́ǝ fɨ lä apɔŋmwɛɛrɩpǝ, fe eke kpii anɔpɔŋpǝ oo, o lóo koru akʊla. kɨ ǝ fɨ e mɨ yee mɨ ko turu wɨ le yee tʊwɛɛwɔ. Ele pe fii mɨ wɨ rɨ nyarɨ wɔɔ. turu ǝ lǝ fɨ wɨ a láa marɨ a láa marɨ vǝ́nɨ a la marɨ wɔɔ, o lóo ku lä kɛɛrɛ oo o lóo kuŋ. turu ǝ lǝ fɨ ǝ lǝ tɨnɨ nya nyáa wɛ́ɛ lée siiri oo lée siiriu nya nyáa wɛ́ɛ nɨŋ mɨ wi Rɨ tʊwɛɛ lo oŋuŋkǝ wɔɔ, kpǝǝtʊwɛɛ wɔɔ wǝ́ yáa wɛ́ɛ. Kpǝǝtʊwɛɛ yée wi omoyǝ láa laarɨ anyaŋ kɨto yɨŋ fɨ la wɛ́ɛ.,Ŋkǝ tuwɛɛ rɨŋ tʊwɛɛ wǝ́ yǝ́ǝ fɨ la ŋ wɛ́ɛ, kpǝǝtʊwɛɛ ko wǝ́ yáa wɛ́ɛ lǎ anyaŋ kɨ e piri yɨ ǝ tɨnɨ kɨ yɨ pǝǝ pɨlɨ.